Moli kuan nanixhi, amarillito de pollo yanoxe mixteco, pero moli kuan nanixhi té dachono kuño tión te dakeno ti ajo, tinakin ñin te nani chó koño te dakeno un ya'á, ya'á xatu ya'á huajillo, dacho ya'á no yó kadanguano luxhi, luxhi ya'á inte dachono xhin ti ajó, tinankin te yikono te dakeno nrida yuku, nguaña ngua sabor naku oreganó, clavo, pimienta xun xhikono ngua ngua yikono, te dakeno no tu kuño dani tuku dakeno li yuxa, yuxa dakuin, texhikono yuxa te dakeno, nu kidii no tu kuño te xunku xaku moli kuan tegui xhingua adii un kue koño nadakeno té nakadangua adionte adikan chukuxachona ndiá xa ihó ñona ihá.